في بيرو الجو مختلف حسب المكان في المناطق الساحلية الجو معتدل وفي المناطق الجبلية والمرتفعات الجو بيكون بارد بالليل ودافع بالنهار وفي المناطق حق الغابات زي الأمازون كده الجو بيكون فيها حار ورطب وفيهو أمطار على طول السنة